Ru salsa di ladika guajillo <noise> loi dinana nex pioxix neto kax loi fierrox <noise> mora runa salsa mora nex xinaldika <noise> nex itaka tobga chuga chuna kax le xinladika nepioxix runa ne llinna' arbolito nex nadika igual xuna ne pioxix nee chuna cheba gana